Ilojan solo nani, takuxhi ndanakenxi livii vee kuxhina cuarto, loku sala lí, takenan naxhini xhí, taken la nolatenxo, kuyentar naxi ñatukaka nayenan texo tiloku nentannaxi naxhi xoketu ku, take milo'o higa <hesitation> lujan likaxu tukú.